Bgína antimbi adúniyaa, we gí a hú ma, a ginjénti giindi ma, a bmúju múju biindi ma, a bbaŧi baŧi biindi ma, a fnɓig ma ugíni, a nfúfur wiindi ma, ngi a ginyaanti gihúri giindi ma, a gingédin biñaŋ. Wi ma boonjini ngi wii mma tin boonj, gingiti a bboorin gingiti, a bboorna ahaŧ, a bboorni giteenga, wembe wi maa ggí wi ma antimbi madan gédna a bgúudi biinde, a fnɓig ma umeesni hala ma ugíni.